أول إشي تقوم بنقع المقلاة في ماء وصابون لمدة ثلاثين دقيقة، بعدين باستخدام الخل أو بيكربونات الصوديوم أو بيكربونات الصودا تضعها على <hesitation> المقلاة <hesitation> لبضع دقائق بعدين باستخدام الأسفنجة أو الفرشاة تقوم بغسل المقلاة <hesitation> بعدين تشطفها والصابون <hesitation> بعدين تقوم بتجفيفها ووضعها في ال <hesitation> الخزانة.